Agar men Osiyoni piyoda kesib o'tishim kerak bo'lganda, safarga barcha kerakli kiyimlar, oziq-ovqatlarni olib tayyorlangan bo'lardim. Chunki <hesitation> yo'lda sahro bo'lishi mumkin. Sahroda albatta judayam ko'p suv kerak bo'ladi <hesitation> va oyoq kiyimni yaxshilaridan olgan bo'lardim. Oyoq kiyim tezda to'zib ketishi mumkin.